ho muyɛ si sin nucozo na yi ɓɛ'a benɛ we aro tonu a nu'onɲan apo mu be wure a o yi cu cɛrɛyon nɛ a mazik awa we torobe a han o zun to o tonu ma vɛ mawɛ fuwa-fuwa um to ho cɛrɛyon so nɛ ma wee benɛ uwe nɛ yɛrɛ mi we ji tomu ma nɛ a o tonu a zun matete